Namei quiti jahnu ndandaqui cuu cachi cuni mee chi nuun ñende niu nundajuaha see canda ndiu ujun temasoha ñee ñehe helado tihin quiti cuiche ñehen inca tucu lado ndia cuahan ian ñenuee.